Kan khayyaroni fi alga nadum hana riyada mashhur laʼib mashhur hadi akher walla alga fannan birusul mashhur hadi akher da akher alga naʼib hana riyada mashhur finshan lagaya fahit hana al fannan al mashhur wa annas al yom muhtan min be riyada aktar minal fanna.